<hesitation> ndisie mbaña edi ndito nnyin idahami esid mmo inemke nte ini nnyin mmomi ikamanade Nsinam ami ndokhode ke esid mmo inemke uh mme mkpo emi mmo eyemde mmo ikwe mme mkpo mmo akpadiade mmo ikwe, nte nnyin emi idude emi mebe aba ma ndip ke isua emsna mmebe aba ma duo inj akamade mkpo ikọsọñke ke edem <hesitation> esa se ofo eyemde ofo ada se ofo eyemde ofo ada adia, idahni nkyo oro idukho aba edi kpukpru mkpo idukino aba nyeneke aba se ofo ekesida ada obok idem eteted nted ke esa ada adia mkpo ukaha urua idahami eke enyeneke ọkuk enyene ebi mme enyene eroñ mme enyene unañ asuna eroñ mma ayak ma eñañ mmo asaña abiaii mme mkpo umn otode ke mbeni edem esa esa ikọd emen aba ete ukemen mkpo uto anmbud asana inyene mmo anyak ete usure inyi mmo emen tin adaha mkpo ọbi nditouoñ emi ndi akpa adade mme mkpri mkpo oro ndin ke edem esa ada adia mkpo mmo owọro asaña ke anwa iyen se akpanande anwa ndin mmo asaña de mmo nawa se ansinde nse mkpo ke mmo adia emi mmo ọduk ke uyip ino, amun mmo ubak etip ewid mmne esid inemke udin oro mkpa inisinke kaña esid inemka ke nte nsọñọ mkpo odude idahami anam eyinọwọñ ikereke aba nte ekpedude uwem ofo aka iuyañ ofo okoro inwọn idoño iwa odwa owiddi iwa aba nditowon anamd didk udia udia Ete na eka ubak ini itime tutu mikemeke mmo efete eyem itre ekedube eka eyin emen ndito it emande ọwọro̱ kishñ mbakara ayene mme owu uwem odiñe owu nditowon nkemeke nba inam se akyade mme nsii nsii mkpo oro mikpeaha ete oduk otu ke nsoño mkpo ini esed oro owu ikekipke mme mka mme nke ndisime nka eke eskamade ikañ ma efud owu ikekipke bed idahami idahami mmo oyoyoho anam nte afande ma mmo mkpodokho nte ke esid inemke o eyin eka mi esid inemke ndito idahami ndida nkedime ma nnyin emi ikedude ke edem usie isi usie edem nte idahami ndude ini muand ufend nmeknd ufen ndito ofo ndikenyene ọkuk nno mmo udia usen inemke atin iko atin uko uka nwed udike anwa ufọk nwed ndahami ndukud ewedde ọkuk ufọk nwed akan ọkuk ofioñ ndiade nda sadari okuk ofion ifañ mkpe ofuk ufok nwed oro edi se ofo anwande afiak okpoñ ono animbud idahami akpri ten kobo umyenede afiak ọkpọñ oro mmo mmo afaik ada achian ke e mmo enyenede mkpo ọsọñ uwem inemke